K'o ke chkop ki'b'inik ki b'eek ri ki'b'inik ki'sumumik, k'o ke chkop peen ki'b'inik keqka'yij chemo kb'nik jun imul jun imul kwaat tchoptaj qmal, ri xt'eek i tiq ka'jpoon jun kmatz peen kirjruj ri riib'kmatz chu'lew qa xtb'inik are'jab'taq chkoop ki'b'inik rii' ki'b'inik i qa ki'b'inik are'chkop lá rech q'oos, nón si tiqka'yij jun chkop la awaj ri ik'o chjaay k'o ke chkop ki'b'inik, ki'ch'ikpnik ki'béek por ejempl chiij, keej, xu kee wakx, peen ki'b'inik pen xki'q jruj, kuch raal kuch, xuq k'o raal tz'i' peen ki'b'inik no'j k'o ke nmaq tz'i' ke utz ki'b'inik ke nixki'choptajtaq qmaal, are jab'taq chkop ri ki'b'inik ki'sumimik mon ki'jususik kep qb'iij.